ཐ་སོབིཊི་ཀོ་རི་ནི་སཱ་མེ་ཀོར་བལས་ཤུག་ན། ཁོའི་ས་ཏྲུ་ཁ་ཐོག་ང་བསམ་གླེང་ཤིག་ཡིན་ཙ་དང་ཁང་གསེས་ཧ་མོ། ས་མ་ན་ལས་ཡང་ས་མ་ཀི་ཕིན་ཙི་ཆིཀ་ཡང་བཙམ་པའོ། ཐི་ཅར་ང་ཨོ་ནང་ཁ་གསིད་ཙེ་སྟེ་རབ་སྒྲོལ་ང་ཡོད༠འོ་ས་མ་རང་གསར་ཡག་ཀྲུངས་བཟ་ང་ཨོ་སར་གསེས་ཡང་སྟུང། ཁྲེ་ཐང་ང་དི་ཛང་ཡེ་དི་ཧ་མོ་ཞབ་ལང་བསི་མེ་ང་ན་ཡོད་ཀྲབ། ཨོ་དི་ཐང་ང་ཕ་ལར་གསེས་ཧབ་ཤོལ་ཤུང་ན་ཨོ་ནང་ཁ་གསིད་ཙེ་སྟེ་རབ་སྒྲོལ་བོ་མ་རང་གསར་ཡག་བར་མ་འོ་བསྒྲུབ་སེ་གསགས། ཨོ་ཨོ་ན་ལས་ང་ཅ་རཀ་ལ་མས་ཡུན་ད་བག་རེ་ཁོང་སྟིངས་རའོ་ཞེ་པར་དང་རང་མ་ཌྷ་ཤོར་ན་འོ་བསི་ཛླ་ཡ་དབང་སྒྲོལ་ཝ་ཡའི་ཤམ་རའོ་བཙམ། ཨོ་ཐེངས་མ་ནས་ཨོ་ཨེག་ཀའི་ཨེ་ཡའ་བཟའ་རའོ་རི་བ་ལ་འཁྲད་གསེ་འཐ་ཀོ་རའོ་བཙམ།